Sahala amizao koa ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy e: -"Teako mare lahy tononkalonao oñe, <shushes> azoko añontania va hoe: "taia, bakaia ñy loharano ñy haingam-panahy namoroñanao azy? <shushes> "la teako lahy ,mahafinaritsy ahy ñy nanoratanao ñ'azy."